Ujun ñanutumena me'en chá color nganun ujun me'en ihó nguia mmm namen he tukueye kuii njiyakuan ye'e uun ye'e ye'e, ummm ujun ummm tukué iinan yayaña nguguete ihá ha ndajan nguengue, nguena'a naká nani nan.